Kioo, vairima vakeri vathuutha kwa kwairima ivaichwa. Hatha kotha kotha ya vuru vughonu fami, maneno kutoka vuhonu kule mndu afungie fite kio nyumbaya. Mera vaima rengi pha- pha- nachiva waketio ni- nikeghe. Nii mkeghe yaani kuru kurolie mkeghe handu nikwalecho mafumbaaa mafumbu lughu. <hesitation> ngeri- ngerichina hua fumbo huo. Mira aghire fisheghe, kwichia nguku haghire miraunduye vaima vachiighatio. <noise> nikwio duo haghire thadio nokwe yuambara itho.